أعتقد إن الحيوان اللى يمثلنى هو الكلب ليش ؟ ؛لأن الكلاب معروفة بالولاء ،والوفاء ،وأنا أعتبر نفسي شخص مخلص جدًا لعائلتي ،وأصدقائي ، بالإضافة إلى ذلك الكلاب مرحة ،وتحب اللعب وأنا أحب الاستمتاع بوقتي مع الآخرين ،ومشاركة الضحك ،وأيضًا الكلاب تكون دايمًا مستعدة إنها تساعد الآخرين.